Mah, me pâ che ghe ne segge sëimia, se no me sbalio. Solo che o numero o-o vëgne ciù piccciñe perché e lengue meuan. E lengue ciù picciñe meuan perché vëgnan parlæ delongo de meno e donca o numero inti pròscimi agni o saià-o saià sempre ciù piccin.